Adaladala mintsy ireo mpifanolo-bodirindrina aminao ireo, inona hoy izy ianao no nilazainy izy ireo tamiko hoy izy ry zareo hoe io alikanareo io hony mangalatra ny akohony revo amin'ny atoandro ah, fa revo alina ny andro de manakorotana mivovoha.